Iye wissengngede iyaq acara ulang tahungnge ku kampongngede, biasa tauwe deq nafake undangan, mangolliqmi. Jaji, ku bangsana ero fura- furade yolliq, najokka manenni ko ulang tahungnge. Tapiq, engka biasa feti hadiah, engkato deq. Jadi makkoro sedding acara ulang tahungngede ku kampongnge.